Wo ga tou nanti yigandou béni i ya senbe nkina hadama remme denba téréna ké nokho ké ya, denba téréηa yigandé yani angana yiga a ya minné nkha guébé ntirindi kha méné, foutou filanté ηéyi, foutou kawantéηa na makha fodji léye kengani foutou filanté wotine déré ndo fouto, ndéré nkha do foutoηa angana kenkha yiga a ya dalana nokho siri. Kéfini lakha angana fayi lakha soumi wakhati sounkhasso ndima soro kouyi ké gnigana sirin nthiri.